Injé basilé baan irégmé nicaméné bo boomé écééb basilé bara éluw baan bufaak buséér néni ucoho bo ñanu balama ucoho bo sinja piyo memeek han na éhééw bun éhééw buséséér yo écilé lét uju ucoho bo funakonak marok gañénoli diit gutook to néni may fucé ijoow bo may ikolohul babu sinja ijoow inomul éliw miin iŋorul buto sindo miin gusiil écééb, éni may ajahora ajool nicé siin nak gusiil écééb may miin acoho wala aw ujoow may siin nak gusili bo may écééb nucoho.